Addariqa al ba khayit fiyal botina fogal maraba hubas auwalan balga le yi khet bi shabil mara ba di, haw taniyan, balga leyi ibire ba dis fiyal khet da kal-kal haw batina tinen ya ilga khafif bilen bin gadi dadda barbut akhire khet da wa ba dissa min wa ra digo ba dissal botina min fog lek wa ba khayyida kal-kal dige kula ba rabut akhira da.